الموسيجار ما جدر يجاوم الفظول أخذ عوده وتبع الصوت، وصل لشجرة جديمة وكانت الشجرة هي اللي تعزف اللحن بروحها، جلس تحتها وبدأ يحز يعزف معاها وإكتشف إن المفتاح كان إن اللحن كان مفتاح لسر جديم عن جريته سر بيغير حياتهم.